तुम आजकाल बहुत मेहनत करत बाटो। का तुमहिन पता है, मै का देखत हुँ? "का दिख्लो तौ ?" तुम्हर आँखिमे थकान दिखाइत हे, मूल तुम्हर सँघे एक अलग चमक फेकुन है। मोहके यैसन लग्ता कि तुम कुइ बडा लक्ष्य तर्फ आगे बढती बाटो।" " हाँ तौ। मै बास्तबमे अपना सपना पूरा करेक तहनि रातदिन मेहनत करत हौँ। कबु कबु बहुत कररा लगता, मूल मै रूक नाइ सतक हौँ। उहिक मारे तौ मै कहत हौँ- तुम्हर मेहनत देखके मोहके प्रेरणा मिल्ता। मूल थोरी एक आराम नाइ करतो? बहुत थकान लैके उर्जा घटता, आउ तुमहिन आगे बढ्ना आउ कररा परी।" "सचमुच हे, मूल समय कम हे। मै अबे नाइ रूकमु। ठिक हे, मूल कबु कबु एक परगा पाछे हटेक देखेक परता, ताकी दुइ परगा आगे बढ सिकमिले मै तुमहिन मद्दत करमु, मूल तुम फेकुन अपना ख्याल करियो।"